X̱i'k nak amig chenná edad gu'n c̲h̲apnu tipsa masa tapnu y los demas minn c̲h̲u'nnbeyná c̲h̲ap kuarentaysinco, sesentaydos amigo c̲h̲unná conocer, pariente che'nná lë'kga c̲h̲apla sesentaytres.